Gny balahazo izy io heverin'ny gn'olo tsy sakafo loatsy soa satria hany kotra. Heverin'olo hoe mavesatsy, de tsy maro mpakafy loatsy izy io. Nefa indrisy fa tsara gny balahazo na de hoe raha olo tsy de ampy calcium aloha tsy tsara mihina anazy, fa tsara io fa mahavita, mahasolo gny vary, mahasolo gny sakafo tokony haninao atoandro na haninao hariva. Vitany soa amantsara zay vô afaky afangaronao raha hafa, sahala amy gny siramamy na sira na ronono.